Ēém sén nak sifaas gakursomé. Ha kursomé inja aŋaarso afaang boon éwato écéé najoow aséén so siréém, nabañéén so bu sundo naséén so sicoho. Nabaañ fato gajoom nabaañ abañéén so boon éramba, naséén so siréém, naséén so sicoho. Nang ajoow añohut yanuur awook bémiir babaj hawogoom yo bétéyil béjaam gawook gara hakuryomé. Yo bémiir umé awogoom hamé gakuroom éém